Maro moa ñy asany ñy pacemakera aminy ñy fitempony ñy fon'olombelo. ñy fo miada ñy fitempony noho ñy fo tsy mitempo aminy ñy tokony ho i: <shushes> Mañara-maso ñy fitempony ñy fon-teña ñy pacemakera. -Mampimpoly ñy fitempony ñy fon-teña aminy ñy tokony ho ie ,noho mandefa tselatsy elekitrôniky mba hampitempo ñy fon-teña soa.